ارے میاں فلیش لائٹ کا سین اکدم مست ہے جی۔ فلیش لائٹ مطلب ایک چھوٹا پورٹیبل ٹارچ رہتا، جو آپ کے جیب میں آ جاتا۔ تو آپ اس کے اندر بیٹری ڈالے تو اندھیرے میں آپ کو روشنی دیتا۔ اس کے اندر بلب یا ایل ای ڈی لائٹ رہتی، جو اس کے پیچھے ایک ریفلیکٹر رہتا، لائٹ کو ایک جگہ سے آگے تھرو کرتا تاکہ بیم جو ہے وہ دور تک جانا۔ بیٹری سے کرنٹ نکلتا، بلب یا ایل ای ڈی کو پاور دیتے، اور اس میں آن آف کا سوئچ رہتا جس سے آپ کبھی بھی اس کو کنٹرول کر سکتے، مطلب جب اندھیرا ہے، کرنٹ کٹ گیا، یا پھر جنگل پہ رستے پہ چل رہے ہیں، تو فلیش لائٹ آپ کو مست دوستی کر لیتا۔ آپ سے تو چل آگے کا رستہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ ایسی ورڈز میں بولے تو فلیش لائٹ ایک پاکٹ کا چھوٹا سورج ہے۔ جب چاہے آپ اس کو آن کر لو، جب چاہے آف کر لو۔ چاہے آپ کے سامنے اندھیرا ہو تو اندھیرے کو بھگا دو۔